<hesitation> muna inche bono omo ntake kogenda ase ense ya isiko, mooono ndagende ense ya abasongo, ase eng'encho buna bono america. Bono, aria egento geko keragere ng'ende aroro ense eria, <hesitation> na absnto abang'aini korwa kare, na abanto baachire are ase ensemooo ya okorosia ebento bia ekerero, naa ense eria ko gwachire oo muna nko yoigwa yeigwa obooo o- o oborendi mbabwate mbabwatiii obochai mono ebinto ebinge ogo baaarosorie na mono, eke kindagaaania aroro gokora na ogokora emeremo nkoigwa emeremo yabo obagokora uuuuh na echinsa, kogwakorire tori goooo gokora ga emeremo, ochandeke ng'a buna bono intwe iga iga togokora korwa mambia mpaka chinsa chiare po maragoba. Barabwo na echinsa bakobara buna gwakora ensa bagoakana chibesa chiria chia ensa. Bono, torikonyora gogosumboka ororo muna ase chinse chinde gekogera barabwo nama ebinto ebio bia ekerero barosirie bigokobwatesia gokora emeremo, onye na okoereria ebinto ebi bigosuguma ebinto bieee bie chifactory bikongenda. Eh mbabwate ebinto bikooo bikogo bigokonya mwanyabanto ase okoo gokora egasi koba enyororo, naa mono, barabwo, <hesitation> mbabwati ogochaya gocha ase abanto aba abamwamu, igekogera, muna bono engaki nere yaigete ekero bare koooogoo obogambi riri rware kooouma omogaka oyo onde orua ororo bono magega, <hesitation> mba mbachorete, obaaaete, oooooywo obama awu akaba, bono mbabwatii okwanchereria, abakorigereria ng'ai osi gicha obwateeee amaaa amasomo aria batagete, aikeranete mbari kona goteba ng'a aah iii gose ng'ai gose ebiama bo, naende babwate ebiama bibere bioka, barobwo, abaa bie bie bia amagenderero, na biri binde bia republican. Bono, ekero bagokora chikura chiabo abagochikora na omorembe, nonya eeh mbanto mbaria kobora bakoigwerna bobe ekerooo bagopingana, barobwo, richiko abaritang'anetie bosio, togokora gento ege kebe, aende mono kwanza abanto abange buna ebibago, bigotaka kosaria chinse chinde, igo bakobwati ng'ora ng'ora ng'ora ng'ora ng'ora bachi bamonyora ase are, bamoita. Na abanto abange ba baitirwe, baregocha kosria ense. Orete esegi ende, enene ase chinse echinde buna bono aaiga abanto aba bande babaarabu bono, abanto aba baaa abwo ase ngoteba nare gonyora naende nseseniwe nyore omonto okong'ira oo inche, egasi yabo iga ere enyororo ase ogokora, naende ogokora buna twateba ase chinsa, totorikoimoka osumbuke moooono muna aga ogoitiwa ogoitiwa gwatebiwa kora tu kora igo remereri okore. Baria, muna mwaigwananete, mbari koirana magega, mbari kogen muna mwaigwananete nabo mwakora mwakorana na baibo. Naende, aroro ngokonya bareee chinsa chinde buna bono ntwe chiaito chia abanto abamwamu, ba barabwo mbabwate amabera babeire bagokonya chinsa chinyinge na intwe muna bono tokogenda noo, ono gokabesiwa ase chinse echi, kogokokabesia gocha ase chinsa chinde chiato chintaka, nabo bakoba, na abanto bare bagokoa omong'uso gwogotaka kobera aroro naende barabwo gochia chindagera bakoria na echinge ntinti chingeee muna echi chia echinse chiria chinde bakoria chindagera chiri chitoki chikanire baka ase emumu. Barabwo, nabo bange buna intwe, egiagekera abo bakoria egento kere etabauti aroro onye na omogaso na echinsa chia okorara, echi echire etabauti lakini rende mbuya naye okorachangia chinsa echiokorara gekogera aria gekoba iga iga seito ekero bokiete aria nari bwairire. Bono narooo ng'uumum mbuya kogenda korarora ase aywo, naende abanto abange bayeanchire ase eng'encho tebwatiiii ogochaya kwa erisankwa, gu gu gu ng'we tebe mbabwati kona gokorigi onde bwensi bamanyete ng'a omonyabanto omonyabanto naente enga buna chinsa chinde oranyore koko o- o ookounenkiwa, naende obuya aroro tokomenya ororo, onye amatuko aria kwarigete akoereire barabwo aba babwate richiko onye kwaberire ororo ase chikochakera engaki gete goika ngaki gete, rorio omente engaki naende osabe osabe naende omentwe naki gekogera ense eywo ere engiya. Aba aba naende ni mbabwate obomanyi bwa okorwaria, abanto bo omonto abagokoigwa ekikachire aroro, aiga kware koba oo onye nyasaye ore gwancha nabo kware kobwena, lakini aria rende aaa mbabwate obomanyi, ase eng'encho, baachire are ase ogotuka koreta ebinto bikororobio obogima kooosuka bosio. Barabwo abange nkoegotera bare mono, ase eng'encho ya okomenya na amariogo mbamaete gotuka barosia, abanto babo baba mbarendete, naende kobaigure baigure ng'a ense gete, teri boronge abanto babo koba oo. Ogobakoro goetera aseeee e- e abanto baria babegete baaaa ah aba baria babamenyete ase ense eye, orio orio otenenerete oria okowakirisa ense yabo, ekero omochando obeire barabwo obagotebia abanto babo bagenda aroro banyora oborendi, bamana koimoka ba gekoba bobe, ba ba baira lakini chinse echi nabo ogotigwa, oooyo oranyore kogokwera ororo barobwo, nkobwatia bare mono ng'aia abanto babo bare noba kore isiko ya ense yabo, mbamanyete ng'ai oberete na mbamanyete ng'a inki ogokora oo, na engaki eria ogogo kwaberire ororo ekero omochando oberire ororo oko bagocha bakwoiya, bono banto bange mbarigotwara mochando, naki ekere ense eye ya yaiyi yabo ere engiya, omonto okoigwa ng'a onye ndiri ekonyarekana omonto ogenda aroro obamenyesie gekogera obogima barobwo aroro sobo, na obwororo ake, kobua ga iga ase chinse echi chia abanto abamwamu.